<hesitation> ówò ɖàa nɔ ni íga búá bùú jɔ kɔ bu zé ŋè, káèè íga le búá bù nyo, káyi ìgbè wèe lèe ba mùà anikɛ́ uguàwa, uguàwa àá jɔ kɔ bu zé ŋè káèè ìgbè màaké ɔ̀ ɔ̀ ɔ̀ ɔ̀ ɔ̀sì jèégɔme, ɔ̀sì làa ɔlɛ úni ú nàáa úni ɖòo toto áwaŋue, ìgbè màawu búá ɛɖí ba mù uguàwa eŋe <hesitation> ànyàmbílì ówò nì bùtɔgbe ìgbè kàyi bùú ke ɔfɛ́, butebì èyè bu fùfùso, ka àá zi ɖèe te bì éyè ìnɛ̀ màa ínɛ̀ wèe káèè à nàáa za mù ànyàmbílì lɔ. úní súù ìgb kínì u nawanìà nàsìnì màawu plémúù ba mù gàké ɔ̀nì bù tè zi mù ànyàm bílìì káèè ɛnɛ́ àámi ígbɔ ówò ɖàá banìi <hesitation> ekè iku lɔ búá anikɛ́ bùyòvoè súù ówò ɖàá mu ànyàmbílì ɛnɛ́ àámi. Yá ì nà túà ɔmi ìgbè wèe lèe klóé, ówó ba mù ànyàmbílì. <hesitation> uguàwa <hesitation> ká uguàwa. ùjakpiàwa, úni ká nì uguàwa ikuɖìigbo búni ɖi. ìgbè màaké úni ɖòo toto áwaŋue màawu úni ɛɖí ba nù é ŋe ùjakpi àwa nì uguàwa. kíni búá ɖí úni ɖí ìgbè màaké ba nù ámu iga lɔ búá ówò nɔ̀ku mámi ùú bùtè cizèe ni kàá do ɛ̀buɖòò. li ìgbè lɔ kɔ kɔ ása bàá ŋe álɔ gàké úni sú úni nyì ani ówó be kè tíbí tíbí tíbí yìíví ma nì <hesitation> ulánì búá ówó be kèbìà kɔ kɔ kɔ ówò nìkúnyà ŋeŋe ìgbè wèe le úni, úni ɖí màa ɔmi wá mɔ, ànyàmbílí nì gbòóma nì yìívíma màa ɔmi ɖò ka ù ɖi ni ígbɔ ówò ɖàá banìi ígbɔ ówó be kè klúíklúí klúí anikɛ́ zãrdɛ̃ɛ̃ elíì ówó ba mùà nélèe. Ka à ɖàá mi so bɔ̀sìà ìnɛ lɔ lèe plémúù, à nàáa za mùà ìgbè wèe lèe úni sú kínì àlɔ únì nàáa nyo si ìgbè wèe ówó ba mù kéni búá úni ɖí ànyàmbílì nì gbòóma àni sú zàrɖɛ̃ɛ̃ lèe ówó ba mù ówó ba fà mù káyí ni ìgbè màaké bu kè ɔfɛ́ kòkòkò ása bàáa mù kéni búáà.